<hesitation> أعتقد إنه <hesitation> الإنسان <hesitation> يقدر ي- يساهم يعني في تحديد مصيره <hesitation> أي نعم إنه ال- <hesitation> القدر ليه دور كبير، <hesitation> لكن حتى ال- السعي وال- الاجتهاد، يعني <hesitation> ليه دور كبير يعني في تحديد مصائرنا، <hesitation> مش كل شي يعني نقول القدر وخلص.